طاه في مسابقة طهي <hesitation> نفكر نعمل طبق <hesitation> تونسي أصيل على أصولو، مثلا <hesitation> الكسكسي بالحمص و اللحم هذاك، خاطر نحس الوصفة هذيا تتضمن نكهات برشا قويه و غنيه بالثقافة التونسيه، نكهات و بهارات و توابل تقليديه، ديمه تعمل الفارق هناك و نعتقد باش تبهر الحكام زاده.